بالنسبا ليا أنا نخير يكون عندي مؤونة لا تنضب من البيتزا, بخاطر لبيتزا تنجم تكون فيها برشا تنوع, خضرا, وجبن, ولحم, كل مرة تجربا جديدة, هيا وجبة تشبع, وتنجم تاكلها في أي وقت, عكس الآيس كريم, اللي ينفع كان كحلوى, وميشبعش زادا, هاكا أنا اكون ضمنت وجبة بنينا برشا, وتشبعني زاد وديما موجودا.